Tävveligult tõist inemist arvo saiaq? Noq ei tiiäq, kas peris tävveligult um, a mõnikõrd mõnõq inemiseq võivaq iks umavaihõl nii häste klappiq, et saavaq tõõnõtõõsõst tävveligult arvo. Esiki nimäq võivaq mõnikõrd veidükese hõõrduq ja tülüh ollaq, tuu um loomulik.